Ĉu vi estas feliĉa? Ahm... Jes, mi povas diri ke mi estas feliĉa. Tio estas ĉar mi havas plenan manĝajon, sufiĉan veston, kaj sekuran lokon por dormi ĉiutage. Kaj, jes, mi estas kontenta je mia nuna vivo. Hm... Mi estas feliĉa.

Ĉu vi aŭdas la kantojn de birdoj? Jes, nun la fenestroj de mia ĉe- ĉambro estas malfermitaj kaj nun mi aŭdas la kantojn de birdoj.

Ĉu vi renkontis vian amikon hodiaŭ? Bedaŭrinde, ne. Hodiaŭ mi estis tuttage en mia ĉambro, kaj ne renkontis mian amikon. Sed anstataŭe mi babilis rete kun unu el miaj amikoj kiu vivas malproksime.

Ki- Kiam la nokto venos? Hm... filozofia demando... <hesitation> Post l- la tago kaj antaŭ la venonta tago venos la nokto.

Kien vi iros vespere? Mmm... Mi ofte iros al la manĝejo de mia kolegio por <hesitation> vespermanĝi kune kun miaj amikoj.

Kion vi preferas, pomon aŭ piron? Mi preferas pomon, simple ĉar mia familio ege pli ofte manĝis pomojn en mia knabaĝo. Kaj mi ankoraŭ preferas pomon nuntempe.

Ĉu vi skribas la leterojn? Hmm... Jes kaj ne. En tradicia senco, kun papero kaj plumo, mi tute ne skribas leterojn lastatempe. Sed mi ofte aŭ preskaŭ ĉiutage skribas retleterojn. Do, se oni taksas ĝin kiel letero, jes.

Kie mi aĉetu bonan ĉapon? Mi rekomendas ke vi iru al ĉapo-vendejo kvankam lastatempe oni povas aĉeti ion ajn per interreto. Estas ĉiam bona ideo iri f- fizike al butiko kaj provi <hesitation> ĉapojn ĝis trovi vian <hesitation> preferatan.

Kie vi ŝatas ferii? Mmm... Mi ŝatas ferii kun mia familio, precipe ĉar nun mi loĝas malproksime de ili... kaj mi ĉiam mi volas viziti ilin kaj tie ferii kune.

Ĉu via loĝloko havas multajn longajn stratojn? <laughs> tute ne. Mi nun loĝas en malgranda <hesitation> urbeto, do estas unu longa strato kiu konek- konektas <hesitation> mia urbo kaj najbaraj pli grandaj ur- urboj, sed alia ol tiu ne estas longaj stratoj.

Ĉu la suno brilas? <hesitation> Bedaŭrinde nun ne, ĉar mi respondas ĉi tiun dem- demandon en la nokto.

Kiom da arboj kreskas en via loĝloko? [disfluency|Mmm...] fakte mi neniam nombris antaŭe, sed [disfluency|a] almenaŭ dek arboj estas videblaj tra mia fet... fenestro la fenestro de mia ĉambro.

Ĉu vi volas kafon? Jes, bonvolu. Sed ĉu vi povas doni al mi la kafon tra interreto? Se jes, bonvolu!

Kio estas via plej ŝatata trinkaĵo? <hesitation> Mia plej ŝatata trinkaĵo estas radikbiero. Malgraŭ la nomo, radikbiero estas ofte senalkohola sed gustas tre malsimpla. Ĉar ĝi enhavas multe da sukero, mi provas trinki plejofte malofte, sed mi ne povas rezisti kontraŭ ĝia allogo.

Ĉu malvarmas hodiaŭ? Ah... Ne. Kvankam lasta nokto estis ete malvarma, sed dum la tago estis sufiĉe varma kaj estis bona tago por <hesitation> promenado.

Ĉu vi volas promeni? Jes, certe. Promenado estas unusola sporto kiun mi ne tre malŝatas. Do, en la tago de bona vetero, mi plejeble provas iri eksteren kaj promeni najbare de <hesitation> mia domo.

Kiu estas sur via tablo? Ah... sur mia tablo estas mia komputilo, mia telefono, <hesitation> kajero kaj kelkaj eltrinkitaj ladaskatoloj.

Ĉu vi havas salon? [disfluency|Ah], ne, mi ne havas salon en mia ĉambro, sed probable estas iom da salo en komuna kuirejo do vi povas uzi ĝin.

Kial vi ploris lastfoje? [disfluency|Ah...] lastfoje... latfoje. A- antaŭ kelkaj semajnoj mi ploris pro tre kortuŝa kanto. Jes, mi aŭdis iun kanton, kies teksto estis tre... [disfluency|E] tuŝis mian koron kaj mi fakte ploretis.